ribamau najana kochi najana kwam najana na jana na ikwaraku ka ribama mena a magoro na ekyu eriba natoriba nairiba natoraba naidekoro naidakoro tonajana najana kwam mai belu najana kwamme badu najana kwamme ibatsa a kumo ijana kwameumbak a kuma cirano cirano kwame balu kwame kunu natu riba natu riba najana naidakworo naidakworo aleyey naidokoro akano naidakworo ameduno delu naidokoro kunu naidakworo belu liwe no umbale leweno umbale lokesena a dokoro wa awadi karibama goro ginaikoraku ginaikoaraku karibama goro naaigoraku ka ribama goro naikwa najana kwam ko ribama goro najana kochit ka ribama goro yawa najana. najana kwammai umbad ka riba ma goro najana okai ashirin karibama goro najana kezinoma arbane ka ribama goro yawa najana najana sawa ka ribama goro najana ashiri ka ribama goro najana abaie ka ribama goro najana umbale buhu umbale ka ribama goro najana buhu ashiri ka ribama goro najana ashiri ka ribama goro najana talati ka ribama goro najana hangin karibama goro yawa najana kwamme ikasitin ka ribama goro a yawa najana naidakworo gi ka ribama goro midawadi midadelu midakunu midafedu midababin liyeno umbale kowane naianidokworo medano wadi delu kunu fedu badule. ka ribama goro baciyelu ka ribama goro fefeda ka ribama goro umbale ka ribama goro yawa umbale ka ribama goro nadeto jane nadeto jani nagatadi liweyo wadi liwiwadi nadakworo liwiye delu wadi belu wadi belu kunu wadi belu wadi belu wadi kunu dika ribama goro yawa liwino umbaleye, liwino umbaleye dina`adakoro karibama goro gabawadi na`asudakworo gabawadi na`asudakoro ka ribama goro gabawadi ka ribama ka ribama goro yawonedeto kwaraku na`aduka ribama goro narko barema ben ka goro ribama goro ribama ijaneto dibero ka ribama goro najana to yawa najana to goro ijane to goro ka ribama goro yawa umbale mide umbaleye den karibama goro gabawadi yawa karibama goro yawa mendo-wadi mide-balu mide kunu mide fidu mide-fedu midebacudi mide-baciyelu mide-fifada mide-umbad. umbad dika ribama goro ayekwuraku ka ribama goro aye kwammeno umbale ka ribama goro kwam umbale di ka ribama goro najana ochi ashirindu gid ka ribama goro yawa najana kezinoma kyaka abain ka belu gi ka ribama goro yawa nadeto kuraku gabawadi na`enkoka ribama goro na`eka korakubu sai ka ribama goro yan nadibatikaye nabare anakaraku ka ribama goro gabadi naditikaye nabara dubu 'eshiri ka ribama goro yawa na`akamike ka ribama goro tina wadano ka ribama goro a liwino gabawa wadi nabakasu ribama goro gaba wadi. Aikwakoraku ka kai akokuka kai gaumbale wake nabarani ribama goro dubu ashirin dina`akasika ribama goro yawa.